<hesitation> Raha miampita ragnomasy lavitry zany defa miomagny an'ireto za- miomagny an'ireto zavatry marobe ireto, ohatry hoe miomagny sakafo, miomagny akanzo mafana mba hoe ampitaha amin'io satria magnara gn'amin'igny lala igny, miomagna ame ame telefôny mahazaka rano, miomagny ame gile- ame gilet de sauveta- sauvetagy de aveo koa miomagna amine ino moa miomagna ame <noise> miomagna ara-sainy de aveo me alohan'ny ande hiampita zany mba efa miagnatranatry milagno satria e ragno s-, matoa iampita ragno anao de mila mahay milagno.